Bueno ganay sanapient de anog este de, de anoc este de aguey acloc este guiñey moden samapien aslog <noise> registrado teamianot nipi noc buey meismi más amesmi más anoc, noc toro serrano ismi más primera anoc shindow meimi más anoc. anoc nadam toro gnay deñew apoquetshein olonoc serrero y mismo niw amochmimás alomoc aquiet y a y pataw obedecer y piquiet nañilaw guiña logar ndimiquiet apiriem maquiauget por que chiesmimás por eso atoquey moda asloc este de asloc este de historia guey de anock animal poquiechey alonoc hablando do mi quie chey shindow manot carret, shindow mi bin chomal ganey gemi quesh apipier miniashil apanot arado, apanpt este de. Piyac surco pi paran mi mas at mod anok ñipelan atmuch mi mas akiej at modo anok kawey y mi anok kawey cerrero ajchik ma chik chik aj chik chik pero timi ik api kej apenok carreton amush mi mas y pajkiej chej timiel alanok <noise> mi taman cuer mi creo jajojuelt apanok tow carreton y pajnotow ajarado apandom mi pier este mi nashiel mi pier ajonjolí kuej jan diguiey por es timi alanok uj chimi chimi tá mansar <noise> mismo ñiw apakesh akiej atokey modo ajlock historia de- de animal kej atokey mod de de akiesh akiet porque primer mes nimas anok dubala anok gumi jon mij kew timi timi jun mi puj walley andom mambí pakuej chiw tiet sapakuesh poj kiaj riuw y gumi piran ñikuej pero primer anok primer itsaj primer mi mas doj loguey mismo ñiw amuch mi mas akiej y wachi ajleck mas. Shima suw ando mikien guiej ganandey guiej tiel masey mi gochanan naj carro tikambaj tiel carretera gome pimbold ipitosh nguiej lock timio nguies o nüt ndiw lamajawuw guej acaliw por eso atokey modo ajlock gue de anok animal apaj kej ajlonock akiaj y ip mush mi mas pue tokey ajlock mi umbeyajts shikojts.